Goca ge ngom gahi ena so pari toma fola madoya, fola ma teras. fola ma kamar madoya, toma fola ma hito, toma fola ma gai se ma dulu, la ngom na fola ge koroho.